Agar men sayrga chiqayotgan bo'lsam, orqa xaltamga kitob <hesitation> quloqchinimni qo'ygan bo'lardim. Chunki <noise> yurayotgan paytimda qoshig' eshitgim keladi va biroz charchab o'tirganimda kitob o'qigim keladi.